بلي ما اوریدلې دی چي ساینسپوهان هڅه کوي چي مصنوعي غوښه جوړه کې آ خو تراوسه دا غوښه ما نده استفاده کړې او زه علاقمند هم نه یم چي داغوښه استفاده کم ځکه غوښه معمولا د حیواناتو طبعې غوښه چي ده هم هغه آ ګټه هم لري اوخلک یي استفاده کوي او مصنوعي غوښه چی ده تاواني ده